sem var frumsýndur í Háskólabíói á dögunum hingað er komin Brynhildur Björnsdóttir vertu velkomin takk

Vignir Rafn

sem leikstýrir þessu verki sem er sem er sett upp í Háskólabíói óvenjulegur

fyrir söngleik við erum ekki vön þessu þetta minnir kannski minnir kannski svolítið á gömlu hráu uppsetningarnar sem við sáum til dæmis í loftkastalanum fyrir mörgum árum já einmitt og mér fannst rosalega gaman að sjá

Háskólabíó sjá Háskólabíó í þessum búningi og mér fannst það bara klæða Háskólabíó mjög vel

að vera

reyndar að segja að ég vissi ekki alveg að ég væri að fara á söngleik

þetta var í Háskólabíói þá bjóst ég frekar við

með búningum eða einhverjum söguþræði eða eitthvað slíkt en þetta er bara hardcore söngleikur já sagan gerist í fjarlægri

framtíð þar sem öll tónlist

bönnuð nema hún komið frá frá hinu illa

en það eru nokkrir uppreisnargjarnir

hljóðfærum sem á að knésetja illmennin og tónlist Queen er notuð til þess að segja þessa sögu einmitt og

þessi söngleikur sver sig náttúrulega í ætt við söngleiki af þessum toga sem við þekkjum við höfum til dæmis getum rifjað upp mamma Mia sem gerist á grískri eyju og slá í gegn í tónlist stuðmanna var notuð þannig að þetta er ekki óþekkt formaður og í þessu tilfelli þá finnst mér bæði sagan skemmtileg og margar

skemmtilegar ég reyndar er dálítill

og svo er það Katla Njálsdóttir sem leikur

uppi og mér finnst þau bæði standa sig frábærlega þau eru hvorugt reynslulaust Katla hefur leikið mikið í sjónvarpi og kvikmyndum og

tölu er á festandi en það er bara allt annað að stíga á svið og halda uppi heilli sýningu og þau gera það bæði með mikilli prýði og eru eru ofboðslega flott

svo eru það minni en bitastæð hlutverk

Jörundur er hinn illi Kashoggi og svo er Ragga Gísla sem er æðsta illmennið já æðsta illmennið í

þá fannst mér hún takast einstaklega vel

persónum enginn af þessum leikurum hefur fengið í rauninni að öðlast mjög mikla reynslu á að bregða sér í

byggð á þeim sjálfum eins og Laddi gerir og mér fannst sérstaklega gaman finnst alltaf gaman að sjá leika eitthvað annað en tilbrigði við sjálfan sig eða skrítnu persónurnar sínar því hann hefur heilmikið í það að gera líka Ragga Gísla hefur náttúrulega bara þennan ofboðslega er kannski Kashoggi einfaldasta

hann er bara svona handbendi illskunnar og Björn Jörundur

það hlutverk já Jóhann Axel Andersen þýðir og

af því að þetta er nú keyrt áfram mjög mikið á orðaleikjum og vísunum í íslenska dægurlagatexta já og mér fannst það takast einstaklega vel bara ofboðslega skemmtilegt og virtust vera vísanir nú var ég var ég þarna

með tíu og þrettán ára dætrum og fram hjá þeim þótt þær hafi kannski ekki sömu

og ég heldur voru þetta veginn vísanir sem ná til allra en var bara ofboðslega fyndið og vel gert þannig að maður skellir upp úr

er auðvitað aðalatriðið og það er kannski ekki heiglum hent að fara í fótspor

fyrr og síðar hvernig fannst

sum lögin verður náttúrlega að gera þarna voru bara voru bara lög og það var

svona dauður undirleikur undir eins og er stundum í söngleikjum þarna voru bara lögin og svo og svo leiknir hlutar og mér fannst hljómsveitin undir stjórn Karls Olgeirssonar bara standa sig mjög vel í

á þessari sýningu mjög kraftmikil hljómsveit einmitt sem er á sviðinu kannski of kraftmikil því á köflum

var erfitt að heyra orðaskil

já nú vorum við ekki á sömu sýningu og á

sem ég var á þá nánast heyrði ég

ég heyrði bara mjög vel orðaskil en á hinn bóginn viðvarandi vandamál og við þurfum kannski

kvikmyndum líka hvað það er sem gerir það að verkum að stundum þá einhvern veginn er eins og hljóðnemarnir nái ekki íslenskunni eða einhvern veginn okkar talanda eða áherslum

tíðni almennilega mér finnst þetta vera viðvarandi vandamál og þetta var síst meira eða eða óþægilegra fannst mér á þessari sýningu heldur en

sem ég hef séð í stóru leikhúsunum og og víðar þarna eru líka stór dansatriði

þetta kom allt saman mér fannst þetta æðislegt mér fannst þetta geggjað og ég var í það er bara upplifun sem mér finnst að sem flestir ættu að leyfa sér já það er nefnilega textarnir eru á íslensku fram lokin er bara skipt yfir í ensku og það er væntanlega bara gert til þess að fá salinn til að syngja með já vegna þess að salurinn hefur

fá að taka undir og þarna er það bara bara nauðsynlegt og

þakklátt að breyta leikritinu í einhvers konar tónleikaupplifun og það var akkúrat það sem þurfti á þeim tímapunkti einmitt kærar þakkir fyrir komuna

Brynhildur Björnsdóttir það má lesa nánar það sem Brynhildur hefur um þessa sýningu að segja á